Ny milina fanjairana moa de fitaovana efa nisy atramin'izay de manolo ny tanana amin'ny fanjairana zany izy io. Izany oe <hesitation> kofehy sy ny fanjaitra de enao manodina fotsiny de ilay <hesitation> milina ihany no mandrafindrafitra ilay kofehy ho arak'izay zaitra ilainao.